ماشي بص <hesitation> أنا عارفه إن أنا لو قلت م- متخافش برضه هتخاف لإن دي حاجة منطقية إن إنت <hesitation> لو حاجة خايف منها مش هتروح بالكلام لكن عموما ممكن مثلا أحاول أقلل خوفك إن أنا مثلا أقولك إن <hesitation> موضوع الطيارات من أأمن الوسايل اللي احنا بنسافر بيها وان هي نسب ان هو يحصل فيها حاجة اصلا قليلة جدا يعني ممكن ان احنا نحاول نتكلم في الموضوع ده شوف برضه أنا ممكن اساعدك ازاي يعني